<noise> Hitanao <noise> Nandalo tagny i Josefa gnanakin'i Jakôba. Igny ninday gn'anak'Israely tany Egypta. Lafa maty amizay i da zato tao tafara tatoy nanjary andevo gny Egyptianina amizao ny Israelianina. <noise>